Actually, okwa mirire ebyalhya byosi thikalhya <hesitation> beithu thunemubirya thuwithemu ebisombwerwe purposely ebikaghendera okwa culture eyo mukonzo nge sombe, <hesitation> ewasamalhira ngo bundu, nge binyangwa <hesitation> bye byalhya ebyathukakolhesaya kutsibu beithu abakonzo obuthuku bunene sithuwithe ebyalhya indi ebi thwanganabirya ebyathukolha nabi eyihe omwa <hesitation> mwe category eyihe no mukine indi hane ebyathutholhere erilhya beithu ebindi ebyoosi thukabya ithukanabyu thukanabirya <hesitation>